Tu san bisa timbibesi la tinkãra n boi tumam bɔba wa na, tu tari Bɔlegatanga. Tu san ka Bɔlega puan tu tari Bolga East n de Zuarungu. Zuarungu puan tu tari Gambibego, tu tari Nyɔkukɔ, tara Zɔnɔ, tara Kumbɔsegɔ, tara Dubila. Fu san ze'ele Dubila lɛbera na tu tari Dakio, tara Asɔŋe. Tu tari Kataŋa. Kataŋa, Benkutɛ. Tu tari Zuarungu Central. Tu san yese Bɔlega puan, tu Gambibego tara Zaarɛ. Tu tari Kumbɔsegɔ, tu tari Buke'ere. Tu san ka Tɔŋɔ tiŋa puan timbibesi'a n boi bini tu tari Yinduure, tu tari Tongo miŋa miŋa mɛ tara Sumbureŋɔ, Zaarɛ. Tu tari Sur, Wa, Tumu, Tamale. Tamale tiŋa puan tu tari timbibesi wuu Vittin, Kpalsi, Sagenaregu, Savelugu, Savelugu Nanton. Okay, tu Chogu, Chogu Yapalesi, tara Gumani. Tu tari Barracks, tara Water works. Tu san yese bilam tu wan kɛ̃ Waa tiŋa puan. Tu Tumu. Bilam san ba'asɛ ti wan kɛ̃, tinkãtɛ ayima de'e Cape Coast. Ti Cape Coast puan tu wan nyɛ Winneba, tu wan nyɛ Kasua, tu wan nyɛ Ajumako tu wan nyɛ Bisiase. Tu san lɛbera Accra bɔba tu tari Accra miŋa ɛɛn hɛɛn. Timbibesi basɛba boi bilam. Tu san le ze'ele tu wan yese kɛ̃ Kumasi Kumasi tu tari Moshie Zongo, tu tari Tafo tara Krofrom, tara <hesitation> Obuasi, yeah, la tisi basɛba zo'e zo'e. Tisi la zo'e mɛ. Tu me kelum tara Bawku. Fu san ka Bawku tu tari Zebila, tara <hesitation> Pusega. After Pusega, Garu Timpaani.